أفضل العيش بجرية صغيرة لأنه الحياة فيها تكون أكثر هدوء وراحة، وكل الناس يعرفون بعضهم البعض، يكون الجو العائلي والأمان أكثر، وتجدر تركز على الأمور البسيطة مثل الطبيعة التواصل الحقيقي ،بينما المدينة الكبيرة تكون صاخبة ومليانة إزدحام ويفوتك الإحساس بالراحة البسيطة.